चाइना को इतियास बहुत अच्छो सुनी रख्यो कि वहाँ पर बहुत तरह की चीज़ना मिले। नई नई और थोड़ी सस्ती भी आवेद। चाइना से अपना भारत मा आवेद, भारत का लोग भी बहुत खरिदेज। उनका पर कोई लोग गलत भी करेज कि भाई एकी ज़ कारण्टी नहीं रहती हैं, या कम चल, थोड़ा सर्वीश कम देज या, असो सब रख पर नई चीज़ना वही से आवेद, थोड़ा कम दाम में भी मिलेज चाइना की चीज़ना, और खरिदेज भी हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ना चीन, चाइना से आवेज, असी चाइना की बहुत सारी चीज ना इधर अवैज न। और लोग नाका कम दाम पर मिलत ना। लोग लेज भी पसंद भी करत। असो सब मतलब वहाँ की चीज ना बहुत अद्भुत भी राहत।